हाँ भाईया, यो आई काम की बात। जो मुँ में से बद्बू चे, वो तो भाई कही चे अधरक चे, लसन चे, प्याज चे, इना परकार का तुम खाणो खाओज। तो ऐसी परकार कही मुँ में से बद्बू आओज, जो बहुत बेकार दूरकंडर आयेच। तो उका मिठावना वास्तो कही चे, कि तुम सोप खाओज, तुम पान खाओज, तुम अलग-अलग परकार कही चीज न खाओज। तो बद्बू न थो चे नहीं भाई, जो प्याज चे नहीं भाई, प्याज, प्याज सबसे लगा बद्बू करें मुँ में। तुम कई चीजने की दाल बाती खाई राज, नोका सातने प्याज खाई लियो। तो एतरी गंदी बद्बू आवग, दो तीन घंटा के बाद तुमारा मुँ से, कि तुम कई बातिन मत पुछो।